Ama aguacate tse wakan i asi tsa nalakchukuya na lakamaknuya min chau na tawaya matsat xa taco <hesitation> tse wakan i na lhaway xa salsa na lkgsuakgay na tasuakgay pin i na makapiniy matsat <hesitation> tina ajo, cilandro wanikan xan tsama wakamole pero taxpat waniya akinan en totonaco i ama xa aguacate pus tse na tawaya latiya tu liwat tse na taway wapat min talakgachup i na lakchukuya mi- mi aguacate i na kalak naka tawiliy min talakgachupson enchiladas con aguacate en rebanadas i este man nunts katsi ama xa aguacate limincan xalak tienda o atsa la aguacate aguacate tu talamana atsa <hesitation> lakgolulu xa <hesitation> lhanuts chi liminkan xalakpustan tunuk xa ama aguacate y tunuk xa tu liminkan.